Mete ma hele awanu fai ba'uk ka do doik ka ba'uk ka so na, au hele au hi awanu fai ba'uk ka. Te ita tanu doi ba'u ma ita fain ta boe o, samala ndia. Ita tanu fai ba'uk ka so na ita be bisa nikmati sodak ia lobek a ma, ita doin ba'uk ka ma fai ta so na tabisa fa ma.